Yeah to make tea we have different different kind of tea so you first yeah firstly gatto know ley kind na tea you want to fix like we have ley lipton tea we have tea to fix with coffee and we get what we call ley oval tea that with the milk and oval and certain thing ley call oval tea so firstly like ley lipton tea you make the water hot you try to look for ley lipton ley lipton itself and put ley in the hot water so when you put it in the hot water so when you put ley in the hot water when ley water is very hot it will make ley color of la lipton tea to change ley color of ley water so when you change it and then you add sugar ley kind na sug- ley sugar table la you want to drink and you add small sugar the if you can drink small sugar you put small the so like ley ley ley oval tea you have ley oval tea you have ley milk and sugar along with ley water but you gatto make ley water hot too also so when you make ley water hot and then you will put ley quantity of ley oval tea you want to drink you put ley is just like dust you put ley in ley ley water with milk and then you add ley sugar so ley coffee too likewise ley coffee some people can add milk to ley coffee but most people don't like it so ley just boil ley water and put ley coffee with small sugar thos- la how you can fix your different different kind na tea.